Ma arva, et taimil olõ-i ajjo säänest, miä saavaq näile nigu halutunnõt edesi andaq, aga na riägiirväq jo erinevidele as'olõ väega erinevält. Ni et või-ollaq tuu riägiirmine omgi halutundminõ näide jaos.